Aotra, aotra sy tapany, raiky, raiky sy tapany, roy, roy sy tapany, telo, telo sy tapany, efatry, efatry sy tapany, dimy, dimy sy tapany, enina, enina sy tapany, fito, fito sy tapany valo, valo sy tapany, sivy, sivy sy tapany, folo.